Sohõ hansi nda maje no araŋ na ay hã waŋkaŋ ay ga gisi ay kwaara. Toh sohõ i kulu i ga ni gisi wundi ra, amma waŋkaŋ bor ga a albarka ɲwa gumo kul man ba hansi, hansi ɲga mo da ni ga ŋwaa yandi i ne man di ka haw, da ni ka ma ɲwaayandi din tun nin da, nin da ga koy saajo ra ka fo ni ga du han, a ga du haŋka di ni se ni ga ta kaa fu. Amma maje wo sohõ da ni na maje gisi ni windo ra toh da a di caŋ a ga di wo kala ni se bo, amma da manci caŋ no a ga di ni se ay man di haikulu kaŋ ɲga wo maje a gonda hinfaani ni se windo ra. Ɲga wo da gadu, ni ma ka'ka gwaro wundo ra ba kani yaŋ no ni koy jirbi a hisowa ɲga ma ka kani ni ganda ra ɲga min ganji ize. Toh ni di hansi mo, a si te yaadin kala day da ni tun, a ma ni gana naŋkaŋ ni ga koy kulu a ma koy da ni na gisi ni kwaara, ba cin no a go ni kwaara da barfo furo ka ni ga ma a ga tun ka nama ni ga, toh ni wo ba ni goono jirbi no, ni ga bay lallai, a di hay'fo a se no a go ga nama. Amma maje ifoono a ga di ka nama ni se, a si di haikulu ka nama ni yaa day a go ni se day wundo ra no da manci caŋ no a di ka di ni se a sinda ton-toni kulu, kaŋ manci a ma ni ɲwaa, wala a ma furo fuu ra da ɲwaari na di a ga mey daŋ a ra. Toh hansi mo, a si te matekaŋ maje teera go, ni di a se no ay ne i manci afo dabam-dabam no i go.